Ɗum wattaako neɗɗo waɗa ka foofugo, waɗa ka rayiwa, ammaa caɗeele ngala ɗum waɗataako kawe ni caɗeele e peerootiri, goɗɗe no mawɗe, goɗɗe caɗeele ɗe pamare.